مشروبي المفضل هو الشاي و طريقة تحضيره وايد سهلي: أولا بجيب براد الماء بغلي الماء و لما تغلي الماء بجيب الكوب واحط فيه <hesitation> معلقة شاي ، معلقة سكر أو معلقتين سكر و بضيف الماء المغلي و بقلب قلب <hesitation> يصبح الشاي جاهز ، الطريقة وايد سهله.